Inni anua koronga ballo na ni pake nganu, akulle ni pake a pallu berasa, kulle todo ni pall-ni pake pallu gangang kulle todo ni pake pallu juku' ka inni-inni anua <hesitation> koronga nu lohe todo ukkurang-ukkurang na, riek todo nu caddi kalea, riek todo nu bakka kalia a ka nakke nu biasa nu ku pakea sedang-sedang ji kunna ku pake pallu kanre kecuali punna pallu a juku iya, nu bakka-bakka a ku pake atau pallu a gangang <hesitation> bakk-bakka injo ku pake a biasa todo injo pole anre injo pammaja ku ri balla biasa todo lampa nginrang ri taua untuk na ni pake ka nu nakke pammaja ku nu tala sanna ji bakka nu laku pakea nakke nu bakka kalia a, jari na lampa a nginrang rolo ri-ri tau a nakke korong ku injo pole ri balla nu talia todo nu sikiddi, nu lohe nu ku pa'bua'-buangang todo pole sianu <hesitation> riek todo ku pake pallu kanre, riek todo husus pallu gangang, riek todo husus pallu ere pokokna nu lengkap ji koronga ri balla ku nakke lohe-lohe ji pammaja ku ri balla nakkea nu massing-massing lohe todo ukkurang na, riek to nu caddi, riek to nu Sedang-sedang, riek to nu bakka ka injo nu caddi-caddia husus untuk pallu ji <hesitation> gangang mae pada juku' iyaminjo nu bakka a, biasa ku pake pallu berasa punna nu riek todo pa'buntingang ni pakei ang abbisa anu <hesitation> berasa, kulle to ni pake pallu berasa biasa todo injo nu inni nakke pammaja ku ri balla ka injo todo biasa ku pake sanggara juku' <hesitation> injo-njo nu ku pakeaa sanggara juku' nu riek to ukkurang na injo nu sedang-sedanga, tala sanna to a caddi, nu tala sanna to a bakka ka kodi to punna lakbi sanna i bakka to i na pake minnya'